هو، دا ممکنه ده چې ډیری وخت رښتينی واوسو، ځکه چې ر ښتینولی، که څه هم عموما یو فض - فضیلت دی، په ځینو شرایطو کې زیانمنونکی یا نامناسب کیدی شي. که څه هم رښتیا اوسیدل مهم دي، هغه لارې چې حقیقت بیان شوی او د هغې د وړاندې کولو وخت کولی شي د هغې په استقبال باندې د پام وړ اغیزه وکړي.